<noise> toa poata, poata tu kuia lia tara bcl ba bcl e salim mena li lae tanaha alia u kui ia tara komunikesin, depatmen tara bcl. Balie lag alam u <hesitation> aliu luea balusi i aropa balie la dairekim toa ugi <noise> i lae. Aliu la gono hase mela matsi len tara ptc, tohats a pien tara ptc balam e la tala mula. Alam i na koul mi lae. Manasa epot e kann noai lae taun ma kai nazab. Balia na koul talag, len tara a ptc tsia komunikesin i lae nori hahalaso rialam i epot, lue riolam balam e lamula ba norie na lue riolia, aliu la talala tara solona bcl. Hose riolia tara motokar ba nori e rangate riolia, alöe na ngilin tara has mia tara ekseins senta tara a siti lae? Nalia, nigana are lara, balam e lam, balam e lam ba noriena stop talar balam lakasam balena lamena osa talamia tara lip. Balam e la talam iasa, twelve stories. A poata tutun has tara lip. Lame la mula iasa balie na tuol tala gia tara <hesitation> a plo iasan töa laspela plo iasa balie tara puta talega lae siti. Taua e ka las ia iasa balam e kami iasa balia e tara puta hasig bate tara hase gula u step, u step nonoe tara <hesitation> a ekstseins eni, matskön toa has i puta puta ba tena saluhena tsiktsiki bate lan töa leli iogana iahanu tsitsiki iogana te taniama luma. Balam e kam balia tara tara talag ba nori e ha tara tareri lia a mamanaka, a suits bot na mamanaka i lae. Kapana balame osa lelemuma lip mena lan toa lel mula i puta kopinu tsiktsiki i putan töa. Tuna tarea lia a kebol te piteni i lae siti, a panen lahas a pan na apan na a kebol ma tetene nei nema toa hasi nei, a para, ba senta tala, a senta kamena, e piteiena han a parpara makum a para i lae. Ba lia e ka lasig lie hakapa gume tiom ba nonei tara a komunikesin senta tara e gamman Ba lam e la hamanasam, la tala mula i kolits, la hamanasa mula balie na lu talega a rom tar ba lia te kag, ba lame ka hamanasag ba galapien i ron ngo talei lia ba bcl man, pera puo bcl man rom lu ra monie gono. Ba lie ka hamansagu one wik ba ats, <hesitation> toats pien te kato hamanasa uana, ok bcl man, are osera motokar bara te lari <hesitation> i lae taun. Ba lia te- tu asingotohas nei lia a ke po <hesitation> roklokina, a pitala e ka noa ni iasa, here, <hesitation> noa lasina a soasa, kaba po roklok, katuun hakape, katuun tara gomman e- e hakapar, kaba balam te la muli taun balia te holega bia balam temi uam. Mamanu wiken tu kauli li tara toa tsihou alia lasi tu hihaua taraha galapien i pe talei bcl e luena monie gono balia te toa pe hasegu, nigana <hesitation> limio ma gamo hasi mi <hesitation> bcl e kamena monie gono ne hale nilia a hihol tar na alauens te ka uagu lia ni balie lam e kam. Alu solopala koru hasia, Togo <noise> togo lu mi lia ta haia kar ba lia te la guli haiue, aliu solopala koru kaba lu ka bats toats pien ni kimbe ts’pien ni wes e ka mei nonei ats susuki bas, ats tetenei, nonei lahas te poroman nio lia bate pepegi mene lia tara man makum tena hatasu hasia lia tara <hesitation> melanisian hotel tina ua hasia lam <hesitation> tuna tara hasi lia melanisian hotel <hesitation> tina ua hasia <hesitation> au len ti likota taua tara a balus bal na ua gono meg ats toats pien nonei turu len tara taua balie rangrangata hase gen a mats kuestin, me temar tara kap merian a balus te lauana balus iasa. Bale rangate gen ats toats toats harangata e kato uana, ga poata tara langits nau gururu, <hesitation> u kanaha ma napin kate nei a balus? Ba nonei a pien e pena, moa a kenie ma napun apek tenea balus. tarahe kamena a ka te- te sepe nen. Balam e- e kam, uam baka tena pasina na lam u la. Nonei has a pien eni tena kato balam na ua mia tara unitek unitek klab Balie na lame na ua mia tara unitek klap ba u sumatin e hitatukur balam e busum me la pouts hasi muli tara banis tara ptc, tara kem tara <hesitation> ptc, tu ka las ia lia te napa toa tsihou ba poatan hakapa ba alia na toats pien na i tolai tu la ualalam i bougainville. Lia te holeg a tohats a katen ba lame ua talam, lam u ua lahas te nap a lunlan, a lan tara <hesitation> u tabi nu lan. Balie, a bongbong hamanasa lia gona osa tala tara balus balie soata hasegula a redio keset tar. <hesitation> lia te lagula lam te lamuli epot ba poatan osa hamanasa ba, liu pile tuun nela redio ba sekuritie lana mena lu poutse na moulia me lo- lu ba nena batri, lu ban a batiri tara redio ba lia na osa talag. Balia na osag ba lame balus e plai talana ba lam e la hamanasa talam lam e lami iasa ba e hostes te hamola nenama a ti na mats biskit tu noula nilam. Ba, Toa taholuna i tolei, gumi hapalana u sit i hapala i matina has tar te uatsuats talana, e taratara kapina i me tegi markato menia mats kannou ti halan, ba lia e tara tara harehi hase negen, balie siro <hesitation> hakapega ats kopi tar luhasega mats bikit ba u tisiu ti halan balia lu hasegu nonei u pepa ni me turun hasega limar bonna tahol e tara hasina me kis hasena ats ka tanen me turun hasena lima nen, tur hasina balia lia- lia hakats talaga, a tahol banei lie e tutun kato nena ka, kalia salena te höhö tongole gula ts’pepe ni ba nonei te tongolo hamana talena ts’pepa tanen. Balam e la tala muma la muma la muma, mi koul mi rabaul ba i rabaul epot e klos tala klos tara plai aut, taranaha u len tara taun kaunsol i na- i na baba ts’pon neia a man emti <hesitation> a man botolo paia ekstinguisa a man bekö turu tula a berebani hahatsiu tula i rehina epot ba baluse a plait te klos <hesitation> e kensol na moa len ta plait tara tara lahe tego kontiniu mia lam a plait balam e sohom. Kabe niga mea lu- lu ka hasimea ts’toa wantok e kaie rabaul te <hesitation> hosa hasi lia tara motokar tanen bal na soho gi luma tanen. Kaba eniu gini e probait hestsia <hesitation> probait hatsia aluman sösoho luman soho togo na sohoia lam. Kaba lu ngilin lau nonei tara tsi uantok te kai rabaul tuna soho tala ia lia ba a bongbong balie, nonei na pio has ne nei lia i epot, <hesitation> tu ton tara hasia lia a tson nenie a uaipa tara motokar tanen ma kui hasi ba langits e polona bonone e lu tuni a tsi rue me e tupatupa tun na uaipa subun subun kato here neien a moto tara uaipa te luba menu ramun tara langits. Aa balam e la tala mula balna kol gi epot, hamatsköegu tiket balia osa talagu balam e la tala muma. Lam e la pouts tala mi aropa ba bcl motokar ena hahaloso hase iolia balia osag balie la poutsegi panguna nonei tara poate ni. Kube ka hasime a toa trip tar manasa has <hesitation> lu lau i atols, poate ni aliu kui hakapa has ia tara tara tsiots na liu To tsiaman hasia lia nonei tara seket nonei has ats poata tu na tare ia lia atols. A tasman i ngil tu- tu timba gina hatakeien a hoslotu taren. Be minista e ranga tala menou lia, tsiaman e sankamap e la nou, tsata tere govman, alö e hose mou a man timba tara hoslotu na i tasman, na lia nigana. Bara, poata hamanasa ba motokar e hohonenama man pos. Hone lala man pos mena polase nen turu biris, ba lahi ba lam e osa talam lam e osam me lam. Lam e la muli pitt, na hakolem u katuunri pit <noise> tekop ma lahe me la muli motlok na butuma bongbong i motlok hakoulema matsi motlok. Ba lahi pouts has balam te tekop lelim bate lami tasman, ba lam ena ka talami tasman. Nonei a matsi mats nonei ats poate ni tu roneia lia atols ailan, <hesitation> sola lia tema luei ta tokui turu lotu balia tena mala <hesitation> antunan tara hasegi a man ailan eni. Lam u kopis mi, Tasman, me la pouts ma tara man tana man atols, motlok, nuguria, murunen balam te la hamanasa mi katrets. Lam te lam mi katrets, mi lu pouts a matsi pasinria ri katrets balame la tala mi buka. Nonei a mats trip eni alie ron ma sol- alia ma ron solopale gien taraneha, u lotu lasi te putin alie gona tara mats han eni, u lotu lasi te putin alo go tatalau la tara man makum tema tara noahaseri a palabi ru katuun i romana, ena.